يا الله السؤال ذا مرة صعب لكن لو لازم اختار بفضل افجد سمعي لان العينين هي اللي تخليني اشوف الدنيا بكل تفاصيلها الوجوه والالوان والمناظر الطبيعية بجدر اعيش بدون سمع واتعلم لغة الاشارة او استخدم التكنولوجيا الحديثة للتواصل لكن فجدان البصر بيكون اصعب بالنسبة لي